<hesitation> betdei saia kae selebretima kasi aguna dei tagu podoina. Are elae umano aguna maki, muatae taim tagu podo ina kae selebretimua, kakae totoru tavana aguna betdei. Aka taim namini aguna betdei kae lao lotu, lotu asoma amani kae lama atoka aguna pamili isimana manpa tu, atugu isima, manpa atoka aniani, manpa idani aniani, aniani tadipa mako manpa idaina aniani, kasi elae na makigu umano tagu podoina aguna betdei, taim na ta, natoia, makaka totorutarana, kae selebretimua taim tagu podoina, na elae nasiamela gesi betdei kasi, turarema betdei kasi ma paka tatapinoina, turarema betdei taim na, ta natoia pa selebreitimua pa malamala auna betdei niniada tadi apoapodoasada, taim nami tape natoio, elae ma dapa selebret, dapa malamala, sa dapa malama, aniani dapa kaisi, koa kiki uma lago dapa kaisi dap koa, na betdei onouna elae umano, nalo dapaka totorutavalodia, elae kasi odana taim tada podoina, taim taela podoina elae na siamela gesi. Mala taimua ta natoia ma eh dapa ioua malamala. Aniani kiki tape podo elae, dapa ma elae dapa koa taim namini malamala auna betdei uma tape notoia, ada betdei, elae wasagu betdei elae na siamela gesi.